Zogjt si shtaz fluturuse, a shtaz t’ajrit, komunojn’ me njoni tjetrin përmes zonit edhe tingujve t’ndryshëm. N’baz’ t’cicërrimeve t’ndryshme që ata I lshojn’ munen me dallu t’cilës koloni ose çfarë lloj race i zogut osht. Zogjt knojn’ për me alarmu, me nda territor ose kur ka nevojë për me u çiftzu.